Daguda aa ɗaawa nən da kəmu kaarak kə mbasək duuniya, dagwda aa ɗaawa ci dək be kancu parr ka dlama du, kancu mota, kancu baabərr, kaa ye makka, ka zəba ama, kaa masa mota, be waarra dək kancu, ka tau, ka sau, ka dlama du, ka bari di nən. Jandutkvidam muula bari di ci nən, daguda kaarak. Para ka iko moriya. Indai cin ngaaci nən, daguda, para nən aa kəmu naa kaarak da mowci. Ka mashi be hancu tawanke ka dlamu be kaa dlaman naa atu. Amman, daguda rri aa ɗawa gənən, gaaɗa ci naa daguda ka jəb ɗaawa ndaamo ko ci da aɗa ci ka tasa nən ka kkəmi gaaɗa kaa ci ma ka maya ci naa vaaya, a'a daguda nən ii laayi tən bai əndai nən daa kəmu kaarak <hesitation> to sən gu ye kaakə ndaawa mi gəshak shi bəlan bin, ba aci aa lawan gu ji rrəmi nən aci kəma naa kaarak gu don aci ancu waarro bi ba. To sən daguda gənən da ɗaawa ci sən bai a dlami bari ii nən kancu, nən kanca ci ka bari ci yaye kaakasku ancu naa acin aa bari di ci kəri amma ka dapti ci yaaye daidai raabo gəri Muula aa bari dici ai. To amman, jandutku dək ləma nən kəlappiya, do min kaakasku de dici rashi kəlappiya nən, daguda aa dlame ci ampani bai. Ka jəbo maaka karrgun amman kuma aa warkata fura ci bai, domin da daguda aa gən naa fura nən, kai naa maaramcin kəma ula təku da aa iva duuniya bai. Amman jandau dəka atu aa paida bai. Be ka ta dun kəci, ka bari nən ka dlamu naa herr gun, kə cin atu. Amman gafa mətu rro dem gara nən, diinau nda wudo rrap ɗagai, nda guuci gagiwak gu, daidai naa tiike kuma nda ya nakshi, shi kenan nda ivu naa dagudau, komin gaaiwa gara naabaka kkəmi naa atu dakau.